Gn'amiko manokana aloha fanaovako ny saosy vinaigra maraky salady voalohany ta- tetehinao tamatesy am'tongolo sahalan'ny ataonao rogay, de asianao vinaigra ao de alogninao ao, de asianao menaky de alanao koa salady s- alainao tsikelikely raviny de sahalan'ny hoe tsy potepoteha i fa alainao avao taolataolan'ny vodiny regny de sasanao madio de aharonao de asianao menaky am'zay de asianao sira, karokarohy de apetsakinao am'cinq minutes eo de malemy soa am'zay, igny mampatsiro anazy.